في أحد الأيام عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية! ف مسكت هذه القطة بالقلادة ولبستها عن طريق الخطأ! ف شنو اللي صار؟ اللي صار إني هيدي القطة بدأت تعمل حركات وتصرفات غريبة مثل البشر تماما! ويكون زي ما يكون عندنا عقل وبتفكر وبتميز وبتتخذ قرارات!